<hesitation> النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة جزئين لا يجتزئان من بعض... لازم إحنا نحافظ على البيئة وننمو اقتصاديا لأن إثنينهم أشياء ضرورية لأي بلد